इअ जुन एबे खैनावामा रङ्ग मिलाके कहदेउन खैनावाके एबे रङ्गिचङ्गी बनोसई ,एबे खाँउखाँउ लाग्नु बनोसई यि चैं एबे कहदेउन जिउवाक लागी एकदम हैने डौल चीज हलउ बहुते इ एबे यापन जिउवामा असर पुरोसिहे बहुत सभ रोग सभ निम्तोसिहे । एबे सब्से बढिजसो त एबे पेटकैनै रोग निकडसउ हुनत एखना जमाना फेरी ओसनक बडै कहदेउन एबे मन्सावा जबतक्ले रङिचङ्गी खैना नाँही देखतउ तब तकले खेतउ नाँही । अ बजारमा जेसई फेरी जुन एकदम डौल देखार हसई उहे नै ओथिया किनकानके खेसउ । एबे एबे कतेक एसनक तरिका बडई जुन एबे कहदिउन इअ बजारक इ जुन पोवावेवाला रङ सभ हसई उअ नमिझराइकन फेरी हमरा यापन खैनावाके एकदम डौल बनावे सकबंहु । जसने इहे चुकुन्दर पोएसई ना एबे चुकुन्दवा क रङ्वा त एबे कलेजी हसई एबे उहे रोटिया यको कथकथी मिलाके रङ्गिन बनादेले त एबे बचवा सभ त एबे डौल देखके त एबे मजासे खेतई । एबे जसने हमरे फेरी एखना जसने उअ कहदिउन तिउनावा गोरहार झिन हखोस कहके एबे हरद मिलोसहु अ हरद मिलोलेसे त हरदियार हसै । अ हरदियार देखले इचिका खाँउखाँउ हसै । एबे याको याको फेरी बडै एसने तरिका सभ जुन एबे कहदेउन एबे खोजते बडै मन्सवा सभ । एबे एसने सभ इ जुन रङ्ग सभ ओथिया एबे तरिका हलउ मिलओके ।